عشان تأخذ صورة حق شخص معين لازم يكون واقف وقفة زينة، وطريقة <hesitation> الليت بعد لازم تكون مناسبة حق الصورة... مو في وجه الكاميرا يعني وبس ولازم يبتسم عشان تطلع الصورة حلوة!